फोटु फ्रेम के काम कहलके फोटुओहके सजाके धर्ना रहता । यदि हमके फोटु मजासे भितामे मिलाके धर्ना हे ते हमके फोटु फ्रेम चहता । फोटु फ्रेममे फोटु धर्बो ते फोटु मजा दिखैना सँगे फोटु खराब नाई हुइता ओहका सुरक्षा करले रखैता । अइस्तहिं करके फोटु फ्रेममे हम्रे आउर कागज पत्र होइल, प्रमाण पत्र होइल उ फे मिलाके धरे सिक्ती । तभिमारे फोटु फ्रेम सब मेरके फोटु सजाके धरेक तहिन काम लग्ता ।